ما ادري شكد عدد الأحذية الي اني امتلكها بي العملية الي اني البسهم هم بقرابة خمس ازواج، و عدد النظارات الشمسية اثنين و عدد ال اي- قبعات هي بقرابة اي- اربعة قبعات.